Baci e ɓuri seyo e nanngo belɗum jooni e dow duuɓi capanɗe joowi ɓaawo, kam duuɓi capanɗe joowi ɓaawo e woɗɗi ɗi ngalaa haade, sarde ndeen duniya heɓaayi ñamruki yeeso bana hannde, baccon jooni e ngoodi pijirkoyñ feere feere koñ pijirta, ammaa ndennoo kam fu koñ ngalaa.